Haju a dicidiri s'haju a pèrdiri la vista o l'uditu? Onestamenti nun lu sacciu. Sacciu ca ci sunnu machinari pi ricuperari la capacità di ascutari, ma pi ricuperari chidda di taliari pi lu mumentu nun ci nn’è. La dumanna è assai diffìcili. Senza taliari, pozzu ascutari a l’àutri. Senza ascutari ma taliannu pozzu ancora fari tutti l'arti ca mi piaci fari. Nun sugnu sicuru ca fussi possìbili fari tanti di li travagghi ca mi piàcinu senza la capacità di taliari.